أذكر أني اليوم مرة خرجنا أنا وعيال عمي، <noise> واستمتعنا واسأنسنا مع بعض. تجولنا في الديرة وقضينا ورحنا الملاهي. هذا يوم يعني ما أنساه كان يوم جميل. استمتعنا، ولعبنا، وضحكنا فما أنساه يعني هاي اليوم أبد. كان يوم جميل فعلا. الذكرى شيء حلو إن الإنسان يتذكرها.